<...>Eka, ñy biby moa mifampita fahalala aminy ñy taranany, manahaky anizao ñ'ampitany azy aminy ñy alalany ñy fiaiña noho fomba<Kôkôrikôo> fanaondrozy, manahaky anizay koa aminy ñy fianara no aminy ñy fiaraha miasa, misy koa ñy aminy alalany ñy fanehoankevitsy noho ñy fihetsike ifanaovandrozy<...>.